Ba nta nnon ókwa ano obāk ngún ayon̄ a ayāk na nnon ekpin eja erong eyonghe ejak nna nga eyim erong, eyim mbi ye otāk abhi ányim okpo tak abhi <hesitation> ebu oyom etum kpéd na ofu ta atú ānyak eji nji oki kpe omenghe oyim oh chan̄ ebu obong aba kubim kpe esa kpe ea kpe eni ka ofu eji nji aki kpe omenghe oyim oh chan̄ ōbu okwe nnon eri ano mfa-mfa ka eyam nji ngún ayonghe nnon okwa ano obak na nnon achort atim ma maybe abon ma ye atuma ye nfone ayi oseng akura abak achibe arun a se njhe so weh ojhe nnon okwa ano obāk oka yen se eyim mbi ofon eyim ágbugha aje <hesitation> omenghe ngún na achibe abid-a-edi amid se weh achibe abing a pa achibi na ngun mfa-mfa okpó kwe achibe se na se nyo ngún mane kpe ekpo okpo oji kpe oji <hesitation> se bib bi akāgha ayip ka biji achibe ashira se nnon ori ano emanghe kpe eri fan̄ emenghe ejek ofi a kpe eri fan emanghe kpe eri fan̄ echibe ebak efi a. Achibe se odú éje se emanghe nji na eyima óor ofu se emanghe nji ka okwe óba okwe nnon ori āno obāk na afanikon̄. okwe nnon ori ano bi itibe kpe oku kwe ka kume okumi eji jid eyenghe nga okwa ano obāk na nnon eyina eyim nnon okwa ano obák eyim mbi bi iyun̄ a okwo ano obak bi iyun a and na nnon achort atima. Eyenghe eyenghe aka kume Ekon̄ se ayim na ka bib bi se etum nji oyima ano eye nnon ānyine na ayún onōk okwe tik omenghe ōkpo yim nji Enyome nyi onyoma ano eje akae ōkor ano feb nji ori na ayún ebu onōk okwe akae ama a feb a yún oki yen se oki kéd ba nta na ba nna yim min. Omenghe se ngun nnon ekwa amo ejak na nnon eyon̄ a oyim wun sama kpe jen.